اذا سألتني عن هذا الموضوع تراني افضل اموت بعد شريكي. الحياة من دون الشخص اللي تحبه وتعودت عليه تكون صعبة وايد. احب اكون معاه في كل اللحظات اذا مرينا بمواقف صعبة. اريد اكون موجود عشان اسانده وادعمه. ما استطيع ابتعد انه الحياة بعدها راح تكون كتير كتير صعبة